Sicürament al e stait ël periodo dël militar, perché l'ai fait ël militar ën marin-a e li a parte la disciplin-a ch'a i era, al era nen ezagerà, però a i era la disciplina e dövìe rispetela e niente al a al a mustame tante coze, ai ëmparà tante coze, sopratüt l'ai ëmparà a vive, a vive cun i auti e a ese rispetus di auti